Dunsesi ti mam han nyɛ ba ti la tara mam immulugɔ ti kan ɛɛra ti nyɛ ba de la kurikuri, kuyɛɛla, zunzɔ, n la sakamɛrihe. Sɛla zuo n sɔi ti ba inya tara mam daaŋɔ de la, ba de la dunsesi n boi fee'ɛsegɔ puan bii dɛgerɔ puan. Ba de la dunsesi n diti sɛla n ki. Ba de la dunsesi ti ba bɔŋa zi'an de la fe'ɛsegɔ. Ba ka boi zi'an ti la de duŋa gee fe'ɛsegɔ n la dɛgerɔ n la bunɔ n de ba dia n la ba bɔŋa zi'an.